واریاہ جانور چِھ یم زیر زمین روزان چِھ کینٛہہ چِھ فہرستس منٛز۔ مولز، کیمہٕ، مول ریٹس تہٕ باقی واریاہ جانور یم زیر زمین روزان چِھ۔